Namo ke eni ationa amo singa kakara degato jimbora amita ke awo atona namo tefo kakara isoko be aimihe awo kena amo aha maha ungo dengato tunga minemba ufue tungam bari ungo hanana ue degato mihora awo kouge mihe pajena eto kena awo ena namo pajena amita joe amo aha mi maha mi simba ore kouge mihe puwuto kakara pazena amita jo ai amo Apa mane ga erue apa mane mi ore degato pure oi pambuto purei pambuto degato pure degato eora inderi ve amo degato umbora umbuto puvuto purei mo degato donda ve degato kove ora avo aha mi maha mi apa tafo enifo ami ore enanata awo ierue pure awo ore kouge awo pazena ba ve amo ba bere amo umbuto puvuto mo degato kove ore pije ve amo umbuto puvuto mo pije mo degato hiore pije mo tefo pije ve amo umbuto puvuto mo gosike ore veu hemo otami hiore veoi eto degato kove ora awo aha na maha na awo oi kove apa tafo enifo mi awo ore kouge enanata awoi erue Kouge awo pazena maha mi eiza mo bare ingato kove jo awo eiza piji vi kito umbuto pambuto ina mane fuka vesa tami huvau eto kogoto tami enda horu umbuto awo pije ve amo kove jo awo hei kouge donda ve isesara jawo te - jawo te amo engato ezo engato kovezo angato ai ingi kure koue awo pazena oi ingi kure enana mi be kovi hore koge namore teho eto kone ye awo tefo angerei isoko te kovihe awo ore koge awo pazena uwe puvuto - puvuto awo namo kakara ehena - kakara ehena amita jo ai amo namo puvuto kakara uwe namo ivo umbuto awo - awo namo embo ke ana embo amo embo kito embo awo nami uwe Amo na mei iji tapa aira na mei iji tapa eto pambuto jimbora anga ari awo aira nami uwe embo amo mo embo akarirehe embo ami mi mo na mu mo tunga bauhe na mu mo tauhe nau hamo mei mei ouhe amo kouge embo amiga amo nami amo ehena na mei amo iji tapa ai fefo hariga awo to hona ariga toto ariga eni toto be kito embo ute jogate embo amomo embo kemberehe awo kito embo amiga mi ma namomo beko anohea angato embo amita wasiri awo koge awo amangato embo awo na mei angato uwe puwena iji enite amo embo amo embo awarei Amo enjo ta ke hito pambuto ejo meni embo awo - awo puto ai miro pambuto hambane anga ie awo enjo tai ke awo ene enjo mi ke awo umbuto pambuto singa nami amita ikei ia aja oi singa amo puto foi pambuto hambu oe keiuwe amagato ia ara amo iji kiri ta amo amangato awo ara amo tefo iji eha emita singa nami ora kakara nami ora anga ari manda iji kirita mo emangato tengereta ke hito ingukure ora enga ari mane iji kirita amo tefo iji maha tengereta ke hito ingikure ora enga ari iji ami kote mane tefo kakara awo namo singa awo devi na mei eora amo kakara enjo amitai or singa deivi akari be re Tefo ke umbute ereri hare kore tofo ta namita ke umbute ereri harere amita ke awo iore nango singa amami or kakara amami awo ke awo umbuto pambuto awo singa nami eora amita ai ke awo ieto ai puvuto awo simba mi hoi pamuto awo singa amo kiora hako eni amo tefo ke ma eora ama rei nimo ama hambena iji ama rei iji amite awo nimo hambatona puvuzo hamangato hiore awo jau harega enjo hoi ga pambuto nawo singa reho kakara mo fofota na mei amiga kiati ive do ati or awuna wo heti euza amo mina hamba amare eto nawo tofota na mei ta donda amo hiuja hioi humbuza na mei amo kakara amo amanga euja singa amo amanga euja singa amo angato kakara hambuza amo kakara amo mane tutuveto Umbau tofota aje aja euja singa amo kakara mo degatore kakara amta ara ira mo degatore one sisena amita mo degatore awo singa ami kou kakara mo ufu uruka umbatike awo ihuza kakara wasiri te arimbari te kakara awo umbati uji iuja amo mane fefo iji wan imi ke eto awo nimo nau enjo ra eto mane umbuto ma puvuza tefo nami uwe kakara amta ara ira mo degarire wasiri amita mo degarire awo keti uwe awo singa amo tefo kakara mo enjo uwe awo te kouge iji awo touza eni amo ariga awo touza jo ta mane be mihioi mi hoi nami uwe mi hoi kakara amita ara ira mo degarire singa amita ara ira mo degarire awo kouge mi hirou kakara mo degatore awo kito hirou awo tofota aze eto umbati uwe Awo iuza iji wan ami na mei eto mane kakara amo umbuza kakara mo kakara mo wasiri terehe kakara mo ara ira amita mo akarirehe singa mohore miuza kakara eri umba nomo namoga mihi namo beko eto amburuhe amo singa amo kakara mo kiufu urukiuza ewi awo kakara mo mumboi tofofa na mei iuza awora angate eora singa hombo kakara hombo angato eto kito awo singa kakara kito umbati amo anga iuza kakara amo mahena angato kakara hombo euza amo kakara mo kakara tefo rehe arufumi mirare amo hito kiuza kakara mo wasiri terehe kakara amita erureri amo kakara mu degatore Amo singa amo kakara amta ara ira awo kito nawo umbati anga iuja kakara mo tefo tofota hanana amarai nimo te heruja tofota enjo hoiga tofota orumbari do eiza amarei tofota oine sisena amarei nimo erureti awo mo uja te singa ami kakara awo kiza amo kakara amo tofota jo be mi kakara awo uje eu uwe awo kakara amo uje euja te iji enite amo tofota jo ta horombari amo mane ke ofai hariketo ai iuja te singa amo te kakara awo erue koge amo tofota horembari amo te horembure awo iuja kakara kiuja te degato ke mo awo awo ta iawo pambuto tofota ke mo kakara awo uje euja mo tofota enjo be mo awo tai awo pambuto ke amomo ai ehei Angato singa be amo tofota horembari korombure awo te angatoe irue kakara mo tofota enjo hoiga tofota oine sisena ai te angato iruja angato eruei singa amo koge erue awo tofota enjo tofota tungabari meni be amiga indi uja umbuja meni be awo meni amita jo ta awo hambuto awo ke amo iuja kakara emu mo nimo mo kerire ki ai re koihe namo kakara awo uje uwe mihena amiga hombo atiu uje uwe mihena amiga hombo atiu uje uwe mihena pambuto kakara evi ke awo unga aihe anga ihe eto awo tofota singa tofota jo be ta amita ke awo euja iei awo tofota singa enjo be ami pambuto awo tofota kakara devi keti uji euja amita ai pambuto awo ke awo iuja tefo ke hariketo ari awo mane uwere Tefo ke angerei tiumbeto iuza amo ke be keai etore kakara amami mo ke be bai eto amo te singa amore umubiuza ganiniuza ke mudegato ena ke mumbai one angatoe singa mo umubiuza anga uwe awo singa ami ke akareto nimore meni embo awo emi nimo uje eto awo hei awo ke hei emi nimo anuga ua hei emi puto nimo kere nara angae awo kakara mo uje eto amo aworare euja awora namo singa ujo ona angate euja or kakara mo uje a eto kito amo singa mo devi ere eto amo hako ke eto be ingeti ke euja ke be keti singa mo demi hei nimomo ke moie singa mo debire ekone amangato kakara mi amo hako eto geri euja anga ere meni re eve era angato a singa ami be ke akarete er ingito awo are kakara mo uje euja kito amo awora namo ujo onara anga uja Or tofota enjo eni mi hoi kito amo uja or na angato ioi am pambuto iuja pambuto iuja te or or tofo singa nuha amo nimo kakara awo kiza amo kakara mo tofota - tofota akaribe ehei nimo kakara amo dengato hombo eto kakara amo degato umba ehei awo te uje be uja kakara nuha amire nimore uje ai ehija te tofo nuha amo uje ujara nau pamone ra pamone awo umbato naro amo singa tofo ami amo nuha amanga uja angato eruma - eruma awo pambuto awo iji tapa mane euja te tefo hariga awo touza kakara amta wasiri awo keti singa amo kakara mo puvuto pambuto uja amo mo tefo oihe or singa eni kito enjo oihe amo ouve awo kakara amo erue singa mo erue koge kakara awo uje euja Anga ato nongo ko kakara amo singa ta jo amo kouwe kakara mo uja ai atujate ako singa tofo ami kakara amo be uje be au kito amo ako tofo ta enjo ta ke awo pambuto ke hako awo amo hako awora tefora ungote mihe iji akari te iji samunate ungo te mihe awo kakara mo hako singa ami uje be euja ambutore kakara amore hako isokoto mihie awo singa awo hombo ati iuja amita wasiri awo keti uwe kakara mo mane sau eto pambuza tefo mihie harigawo tohure singa mo hombo uja singa amo mo ke be mihehe or singa mo jo be mi ke mo eihe awo singa amita jo awo singa amita wasiri awo koufo urukawo awo or namo uje eto heiza re Ara namo embo evi umbuto nawo iji akari te iji samuna tere embo emiga miretona embo emiga mihima be kore atona amo kakara mi amangat awo hore beuja uwe awo kakara mo orembure mihie awo kakara mo singa amo hombore euja singa ami euja angato nongoko amo hako kakara amo amangato kakara mo tofota isai eruja tofota oine sisena ei enda be ikanana enda kanana amarei erue amo kakara amo te tofota hanana amarei eruja tofota puredo horembe ija awo ati endaka nanai pambuza enda pieni pui singa amo kakara mo kiuja kakara mo kiuja mo singa ami mo kakara mo ereketo be kiuza kakara emo mo pure mo awuna wo umbuto viuwe veiuwe Enda kananai mu kaiketo puhue pambue emomo oie amo singa amo kaiketo kiuza kouge mi hima amo kakara amo tofota pure orembari do eiza amarei erurou amo kakara mo singa amo be ke tuza uwe awo kakara ami tehoi erue teho ketuza singa amita hamo ufu degarire awo kito nawo hako eto ingeri atuza tofota jau hare enifo singa awo keri meni amita yeto ingerira singa emomo teforehe namo singa awo hombo atie namomo singa amo mo teforehe awo tofota enjo ta eto ingeri eoi awo tofota enjo amami amo euja meni emore meni akaribera meni akari namo ujo ona menire evira nimo emiga akarire mireta meni akari Meni emire nina eire hamo mime mane hetuza nimo toto dege ahei mane pambatuza wasiri pamone ta pasimbare jiwokare pamone ata pure agi fogi na apa rarirehe hewa wasi arirehe wasaki wasi arire ongesi wasi arirehe amo pure pamoneta pure pete amo nimo hondate amo atuza angato tofota enjo be ami evi ingito awo kakara ami awo aworato a puvuto singa amiga awo nau embo eto awo puvuto jimbuza jimbuto awo iji akari te samuna te ihu aje simba mine ara embota pure amo tofota aje atuza or hombo euja puvuto aje eiza ami amo embo ta pure awunure ari areko tofo nua kiuza ari aroko amo embo ondate iuza Pato ambisisi amo umbatuza gerika pusika awunure embo ami ati atuza or purei pambuto andage fundage awunure ati iuza amo pamone awo ari ari kito amo tofotai uhu amo hondati iuja hako embo ami amo angato tofota aje hombo kito jimbija amo anga euja pamone ta pure a pamone mi wajikari hareko da wajiketo tore keto umbari pambari hareko amo embo ami tofota aje tunga be hito ufuja ambuto aje mundate ueke amo wajeka toreka eto umboi pambuza ongesi wasi euja ongesi umbuto pambuza umo aje hondate eto ongesi umo umbuto puwuto ajeta jokusa aje mi awunde mihiza awo pasimbeto ihu aje tiumbuto hito tunga mi ara ufue hito indiora